wabe tun an wabe tun han sport ranɛ abani coza wedɛ ma tete mu'a ho ballon ballon bɛ'a tubarabe mɛ ba'a dia wa wian ba diawa wure yɛtian ova han village ra o ballon ɛba badan we ale are dɛ ballon ballon aju sa'an apo bewure wabe tun ballon ɛnɛ awe jouer apo mube wure basket tiwe jouer ma do'onu sa mɛ o ballon yɛrɛ mi mubeso wian ɲusin mu han sport ra wian ɲusin wabese he